Tsy de maro loatra <hesitation> raha magneno velezina fantako fa misy foagna zao fantako: doboka, tam-tam, batery. De io arakaraka le ampiasana anazy, misy zao doboka tagnanao ampiasaina aminazy de misy ndraika batery to de misy tapaka kakazo andeha agnanipohanao azy, misy efatra ndraika mirantiranty de tam-tam koa karahan'zany.